Pa megu, unus güevus fritaus i patatas fritás, lo más cenzillu i lo más ricu. I si amás es comu yo que lo tengu tó del mi güertu pos te caïs patrás del gustu. Porque estu, enque sea nel branu, mo-lo comemus ena boiga nuestra que se está mu frescu i ni t'enteras dela flama d'ahuera. Amus, que tamién pueis agarral unus tomatis i un pocu d'atún i sin más ná qu'una poca d'azeiti lo desfrutas comu un críu.